sagele mankasa duft birin kurtumi kurtumin akama wanbiri kabt takasanyanoa won maruman kasanyanoa dum inama bek duubii silaate kasaguureni ak chole kakabeni ak ishin siinkuukin wonyoote kasaguureni dikeni midaaseni duub ta nyaaten sun akas daabenie